मायक्रोवेव्ह मुख्यतयेन आन्न पदार्थांतल्या पाणीयाच्या रेणूंक कंपन करू अनुष्णताय निर्माण करू सूक्ष्मतरंग तापोवपाचो हेतु साध्य करतत, पण पावस ह्या सारक्या अडचणींतल्या उपग्रह प्रसारण सारक्या संचारण तंत्र गिण्यांतय तेको वापर जात।